Cara cuci tangan yang benar cuci tangan itu yang bener ya pakai sabun ya kan, <hesitation> berhubung zaman sekarang ada antiseptik ya istilahnya kalau kita kan dulu cuci tangan pakai sabun pokoknye itu cara cuci yang benar tapi sekarang metodenya ada lagi ini kalau waktu zaman di rumah sakit ya kan dibilangin kalau nyuci tangan jari-jarinya taruh di telapak dulu digoyang-goyang digoyang-goyang digoyang-goyang sampai berapa kali goyang tujuh kali nah habis juga goyang-goyang ujungnya itu ya sela-selanya digosok-gosok digosok-gosok digosok-gosok tujuh kali kate gue enggak ada kerjaan cuci tangan gitu ye ampe lama banget dulu mak gua cuci tangan dan pakai sabun colek gitu jadi gitu ya cuci tangan, udeh benar benar sekarang mah kagak cuci tangan harus ada pakai sele nih sele sele ini jari-jari nih ye kudu kudu di ini nih kalau menurut rumah sakit nih kemarin tuh diajarin tuh itu kalau sudah jam tujuh pagi kita diumumin tuh ya sama perawat suruh turun cuman ape belajar cuci tangan apalagi pas covid kemarin tuh harus cuci tangan nah dari dulu zaman nenek moyang enggak kita cuci tangan cuman bedanya cici tangan sekarang itu pake antiseptik ya pakai apa itu namanya gua saleh ngomong kali itu pokoknya pake begitu begituan deh ya itu loh pake sabun colek jadi aje, memang dari dulu cuci tangan itu manfaatnya banyak kalau kita makan ya lu dari lumpur masih elu langsung makan tuh kan kage jangan dulu gitu terus sekarang mah memang digede gedein aje kali.